Ra aminay manokana zô de tsy mety si zany eo manjanaka planeta hafa. Satria a i planeta hafa akagny ane ka mety tsy mety amin'ny vatagnanô, mety hoe tsy vandriny i vatagna anô zany le toetra akagny fa le aty mi mety aminô.